<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny <hesitation> orsa polaire zao e mba ahatonga agnanjy velogno <hesitation> amina hatsiaka e <hesitation> ino ma e <hesitation> zao fomban'anjy kaofa amy le andro mafana be regny izy e <hesitation> mivoaka, de mande homan-kagnina be zegny hoe ataony fomba mba hampatavy agnanjy, de kaofa mangatsiaka be amzay andro de mijanogna antragnon'anjy fogna izy de le taviny igny ampy ampiasain'ny vantany mahavelogny agnanjy <hesitation> maharitra ampy telo vôla na efatra vôla.